تزاديت وكبرت في كازا في المغرب، كازا معروفي هي واحد لمدينة ليكتسطريسي ، ماشي كولشي كتعجبو، ولكن ماليها عزيزة عليهم بزاف